ह बिल्कुल मुर्गा एगो किस्म के चिड़िया हैवे ए बात तो हर कोनो जानते मुर्गा आऊ। मुर्गी अंडा देते आऊ उड़ भी सकते हालांकि बहुत कम आऊ। इनकर शरीर के अंग भी आऊ चिड़िया मन के सरकाही होते। अंडा देना मुर्गा आऊ मुर्गी दोनों अंडा देते अंडा देना ए बात बाते। की ए पक्छी मन के समूह में आवत हे पंख मुर्गा आऊ मुर्गी के पंख होते। भले ही ए बहुत कम उड़ सकते लेकिन इनकार पंख इनला उड़े। के योग बाते चोंच मुर्गा आऊ मुर्गी के चोंच होते। ए चोंच इनला दाना खाने के और पानी पिए के मदद करते।